أوك بجيبلك أرقام عشوائية من صفر إلى مية، بنبدأ بثلاثة وعشرين، سبعة وثمانين، واحد وأربعين، خمسة، أربعة وعشرين، أثنين وسبعين، أربعة وثلاثين، ستة وتسعين، ثمانية عشر، وكمان عندنا اللى هو تسعة تسعة وأربعين.